Mbovƚ tipo de vinagrpa oi jei jaemako se jaeva opako oyoaviavi oimevi vinegre de vino tinto jare vinagre de jere kuaretako opa oyoaviavi kiraita oyeapova jare jegatu jare ipiseva yaumayae opavi oyoaviavi yau reta yaeno esa iru mbae ndie jare iruva ndie oyeno jaema mbatiko oyovake kavi jegatu reta opa oyoaviavi